Mamorona vondrom-pianakaviana zareo elefanta satria zareo zany an dia mipetraka agnaty alan-draha akagny dia zareo mamorona fianakaviana dia ahafahan-jareo miaro tegna na ohatra ka misy biby manafika an-jareo dia totofan'ny zareo, iadian'ny zareo na koa misy fahavalo tonga amizany dia afaka mifampitay zany zareo an dia mandresy foagna zany zareo amy fiaignan'ny zareo sady zareo koa magna valin-tagna maventy